Ewa montre zany bôka, miasa zany amin'ny fotoana zao zaka kara zany io, fahaizako azy; montre io zany zaka boribory izy io, izy io misy chiffre un ziska jusqu'à douze ein! _x000D_ Io zany misy fanjaitra zay, fanjaitra io fohy, tena fohy aminazy mitombo lera raha io; de io ao misy fanjaitra tena lava mitondro minitra zaka io, de misy koa fanjaitra somary antonontonony za- anelanelan'izy roa io fanjaitra io, segondra somary mandendeha mafy zay raha io; de zay ze tondron'ny fanjaitra kely io lera, de zay tondroin'ny fanjaitra kely io, fanjaitra lava be io zay minitra amin'ny raha io.